Cara cuci pakaiyang. Biasa ini kalu beta bacuci tuh, beta musti ukur aer dolo, aer itu seng bole banya kalu banya nanti pakeang akang bobo anyer-anyer. Jadi biasa kalu pakiang itu ada barang sapulu panggal, berarti rinso itu beta pake dua, lalu aer itu beta pake sekitar lima liter kaseng tuju liter bagitu supaya, akange aer tuh akang biking baju tuh akang bobo wangi bagitue. <noise> lalu kalu su bacuci tuh jang pake sikat, biasa kalu pake sikat itu katong lia pakeang-pakeang akang pung tali-tali banang itu tala-tabuka tabuka karna katong basikat to. Jadi kalu cuma pakiang-pakiang cuma akang kotor karingat karna pi kulia ka, pi skola ka, pi bakuncar ka, pi pacaran bagitu ka, lah cum. a bobo-bobo karingat saja itu kuca deng tangang sa. Karna kalu kuca deng tangang berarti pakiang tuh akang akang sadiki awet. Lalu kalu suitu-subagitu jang dolo abis kuca lah itu, randam barang sapulu menit ka limablas menit baru kuca satu kali lai. Spul tiga kali baru pak <hesitation> <hesitation> molto pewangi supaya pakiang itu akang bobo manis-manis kaya bobo kenangan deng dia bagitu to. Lalu biasanya kalu su-spul denge molto bagitu lah katong lia matahari kalu akang bagus. Tapi biasa jua kalu bacuci lalu ujang bagitu kadang bobo pakiang tuh akang bobo apek-apek bagitu. Jadi kalu lia matahari panas itu capat suda manggurebe, biasa orang tatua bilang manggurebe capat mumpung ada panas itu jang baju-baju bobo anyer. Nah kalu su panas bagitu jumur la kalu su karing segera, capat lalu strika pakiang itu manis-manis, lalu lipa, lalu taru di kas. Lalu kalu su taru di kas itu tinggal nono deng nyong dong pili saja, dong mo pake apa, hari senin mo pake baju warna kuning, selasa mo pake baju warna ijo ka rabu mo pake baju warna mera, kamis itam, lalu hari selanjutnya jumat tinggal dong mo pake coklat ka terserah karna baju samua su bacuci lalu su lipa akang manis-manis di. <hesitation> Kas pakiang, lalu suda yang paleng penting itu kalu baju su rapi, su manis bagitu, lah pake manis-manis, cantik-cantik, rapi-rapi, supaya kalu nyong lia ka, nona lia ka, bisa jatu hati to akang bagitu. Karna pakiang juga menentukan masa depan pernikahan <laughs> anda ke depan saudara-saudara basudarae. Jadi kalu mo dapa jodo lalu tinggal deng pakiang kuning-kuning <hesitation> takoro-takoro jodo apa yang mo datang, jodo lia jua jodo lari akang bagitu. <noise>